Ya, mbô hialagna amle <hesitation> raha an-dranomasigny ndraiky edy mba ho afaka hoagniny tsara be ô, alaigna malô izy, kikisana tsara tegna atao voakiky tsara zegny izy de avake koa alagna daholo zegny zay le raha tsy manjarinjary hoagniny jiaby agnatiny ankagny, ary koa misy raha fa mampanahiahy antegna no ra tsy hitantegna tsy manjary hoagniny tonga de fa alagna lasite bôkany.